देखो सा हुकूम आपा दूध रा बिना बे आईस्क्रीम बना सका हा। दूध रा बिन बे गणी तरिका हवा हा। बिन दूध के जगा ओकर मिल्क पाउडर रो प्रयोग कर सका हा। और ऐस क्राइम बे गणी मस्त बना हा और खैना मा बे चाय होवा हा।